"ओई का कर्तो?" "का है हालखबर?" मै ते सुनत रहू मनै औरे सहर जाई लग्ने। "कुछु काम पाईगिलो किका?" "कि पढाईके सिलसिलामे जाईत् बाटो?" "हमके ते मनै बतईबो नाई कर्ने, कहिक जाईत् हैं?" मैते औरेक् मनैक् मुह तिती सुन्नु की तुमते अन्ते जाईत् बटो कहिके। लेउ लेउ ठिके हे अपन भविष्यफेन देखेक परल। अगर पढाईके तहिन या कामके तहिन जाईत् बाटो कह्लेसे ठिके हे मने मोह्के बहुत याद अईबो। हाम्रे सांगे नेंगल ,घुमल सक्कु चिज बहुत याद कर्मु।